चेसा धानमरण है। नीरा पेर गढ मजबूत करेंचे। पानीपर भी इतेरलेइ जमीन पर भी चाल सके। चेसोद पानी पर भी, पति मजबूत करले सेंचे पानीपर भी चाल ले। जमीनपर भी अव्वे सतपर ती भी तेर पर चाल ले। तेहेंचे पानी पर भी जमीन पर भी दोनों पर चाल सके।